Ireto avy ny sakafo mety mahamaimbo vava: ohatra amin'izay ny tongolo, ny tongo- ny fihinanana tongolo dia miteraka an'izany rehetrarehetra zany satria ny fihinanana azy manta dia mampitombo an'le fofona ao aminy ary izy ireny dia manome fofona maimbo raha vao maharitra ao anaty vava.